פַּאלְחַקִיקָה נְפַדֶּל נִתְחַדֶּת מַע נַפְסִי פִּי אֶלְמָאצִי, חִית אִלָּא כָּאן פִּי אֶלְמֻסְתַקְבַּל הָאדִיק אֶלְסָּאעַה לִי עְטָא אַלְלָּה עְטָא, רָאה צָעִיב זַעְמָא נִתְבַּדֶּל לְשִי חָאגָ'ה פִּי הָאדִיק אֶלְסָּאעַה, וּלָכִּן פִּי אֶלְמָאצִי אַחְסַן תְּקְדֶר נְבַּדֶּל בְּזַאף דְּיָאל אֶלְמַסָארַאת אִלָּא חְדִיתְהֻם חָאטְאִין, וּבְּזַאף דְּיָאל אֶלְאִחְתִיַארַאת לִי כָּאִיבָּאנוּ שִי אִחְתִיַארַאת מְשִי פִּי...